Pues ñadi kuana xo'ona <hesitation> xa nadakuana nakuiña ñkanaga xi in familienxi ndida <hesitation> familienxi, kuana, daxiñaxi kona in k bax tayin kuatina in dawinusna ndida xorona xa da kuana xa dawa'ana <noise>